மறுதொடக்கம் வடிவமைப்பை கவனமாக தேர்வு செய்யவும்.சரியான தொடர்பு விவரங்களைச் சேர்க்கவும். தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மறுதொடக்கம் சுருக்கத்தை எழுதுங்கள். உங்கள் பணி அனுபவப் பிரிவில் கவனம் செலுத்துங்கள்.வேலைக்கு சரியான திறன்களைச் சேர்க்கவும். உங்கள் கல்வியை குறுகியதாகவும் புள்ளியாகவும் வைத்திருங்கள்.விருப்ப விண்ணப்பப் பிரிவுகளைப் பயன்படுத்தவும். ஒரு கவர் கடிதம் சேர்க்கவும். உங்கள் தனிப்பட்ட மதிப்பு முன்மொழிவுடன் முடிக்கவும்.